Tichi chi ku kada xadio tiya tichi, uun kaxinda ya'á onkoyu kaxinda ya'á té ajan nikaxinda anjunda kaxinda kaxiadute da tichi xakanunda ñaxanga kondute nadate njani kotanija nii noni ha ajan, chí ajo niama nuxii nindan tute chi uva uva xava axhia xinjan nuku kuu iin inga nuu akanda ujun huacamole xuan te kuu kachinda'a tikunda tinana nga ya'á kuida tendikuni kuxinda añotichi té xonde nada ino ko xonte kava'a nundá chuan kuu kuniku kanda xundá, anxita yukahua kanjanda iin iin kiche unde ya'a tichi kuu kinda iin tinana tin ya'a kuii njanijan ayuante xa'a kua achikuahua kanja kanja ndañunda.